E no ko ginyi, eno ko nede, eno ko togwo, eno ko sazawo, eno ko kpokpa, eno ko gwogwa, eno ko miyo